मैं बहुत सारा खेलू कु नौ बते सकदू कुछ प्रमुख खेलों कु नौ यू छ जन कि: क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल टेनिस हॉकी कबड्डी बैडमिंटन वॉलीबॉल गोल्फ एथलेटिक्स तैराकी मुक्केबाजी रग्बी जूडो कुश्ती